إذا كنت مضطر أعتمد على الطرق التقليدية, أول شي بستخدم الشموع والفوانيس الإضاءة, بعدين بزرع خضار فواكه, عشان أضمن أكلي, بحاول أتعلم الحرف اليدوية, مثل, النسيج والحياكة, عشان أقدر أصنع لي ملابس وأشياء أحتاجها, بخزن الماء بطريقة صحية واحافظ عليه, إذا احتجت أطبخ بعتمد على النار, يعني بجمع خشب واشعل نار, واستخدمها للطهي, بس ممكن اتعلم أشياء جديدة, واعتمد على نفسي.